Nyingade a haro rogudu lingudarango rogade so sai owulande ah gurnogu do mallangne pal makarina pal nda neche negne lingue faguna pal ah ahurenge atsuro blannugne da ndashingodu garaa alwasi nyiro ndawaldo kaldou wurongedo ndicheya nadaigingoso nodoa ndagi atsuro atsuroma nyingogo oshego wurogudu la nyiro ndaigumsudua ngengedo ademgansulo yigamsulo migamsulandela migaa ustun atsuro nyirogil digihegi lagii ndwe nugula dehahegi ndwe meguyo lenciya ndai ihan atsuro agudandi haan andechugu afa dewo ushingu mukrogolamsam ah agadaemashingu bulanda ehmashingo blanae wunjira yegu uwu aso ngulmegu dai wusa fto angul megu udo gaiodu nan gulaugamsugul nyirol hingudu fal malwasi ah ha nyiroku dolwaridu enwurokun dayeso bulan awurokoso <hesitation> bulangade mandum koso <hesitation> wuro kodushedu Lashimeyalcola aaya layoyahe dunsu yaketse men gade enando <hesitation> ndwe weiya da gi her tiya makanye ai wiyala eisu wahe ai ngarengare ai baburye ei michi kaye ei afuno noye faguma nda chewo makanindagamsuwa palnol watsi adu indudo adano noshingol shakayo ah makanye aga msuwa edosurso oshingu gayelgoda ndaichaa aradromo labtungoso aburodu nduhigichin wuro gudu endanguldo adongal koh ndwe laftu garo garo larduo nefag uma nemenyalu wurokodo iwasi ya agol gorsodu ndokhal palmaa wunduso ah pal go gasi gashingo ha enienda gamsuro ifa nyiro nyaro noduoodige sundosundo nyiro daugahedo da ehupo aradiyogi mi gamsugi ah dwan ogansugu afadu nyiro oshingodidahi ah ai dwansoda angunogu nurgeia do ngorsoma gwashi gogi wuro wuro ndai gansuso ado da nyiro daushingos kayo wushegogidu atsuro atsura icai mihi udu dwanda nugamsugu labtuwa ngu abro wuche wurongumodu chegoso. Nyirogara langodal kungourokoh jihrokoh wegye ndwasatinko garongo paran wesafiunada wegye wekgyaa ah gilida yajido wudilido jilii idendodoo <hesitation> dengo nyiroa luguranda oluwali <hesitation> oharwe ahigua hetsetsetsetse amma wasunyaga ah wan nerd dwan nendoga asun makariga asun makari anso maka ansomakan yo yaro gade gadedu kumbnangwlasigi kimanida nhagun ahgu wure ehagun amra ndake undwe wubbun bulansiso ndo bulansima wubbu langunso amma gara wuruguro en afade giroshingodo kab ulwasi ah giro shingo da palma ulwasi sundo eh mugua jisu e mugua ah angul negude mee wandii mendigye afadi angulmegude. mikye tsu maiugaso gara mentse hae kumaragun <hesitation> menmanyende fungu imaraguwaro awalleyaw angul negu dubu yahe negunesha geebas ah wurogubwangula yado bulangade yahe mabungo abbungorokuh do blangade yahe mabungo ah neratun nengame farahan nedueabaa ngne karsheno godo dinyenyiro darshigo. Ningeye nyiro ndaushingo isukayodo nene masibanso aladone asagkin angu ido do nde ulshingoskayo wu timeko lihingnee isursodu shingo skayo ah amma lankoso uhond agol surundul wasi lankoso akuli ogirigi afadu yahe gurogu adinankoso uwtinekoh wanyo adina ngumo utimekoh wanyo aolinangumo <hesitation> oalforu yusu go asuro akutsle <hesitation> unkinwogigedo kindalii sertun anso nde ndadingo anyirsoyahe kal wundubula ni abase asuroo gagbisaan duniyasa ahunbata mushebulan abase nnali agarkalina li ah aduwanso ru ogi yondiri du bulanso bulansodoo onhiliyahe wurokodo wugya abulan kodokin gugyi bulan kin gogii ndwedre dun aso anso sula nando dige du datsi mada yegua wukanso gde ni gatse gi tuhun ngiroso aweyangitadinyiroso mugirigu walegu mashingo <hesitation> ngogu mugiriyrge mashingol wasi saii wurogun <hesitation> wurogi migirigee ashingo iwasi sai wurokinda liedu nuginii ndure nando musa ftun angol megn nyi rollee samsando wesftun wushegu mahurudo mahuruso wushigun. Mahusogoshegun asurogo jusu nyil asuro gojufu nyel asurogojusu sullemandinda adsheso ogundisso kindec wuro lurogo indewetsatun ndehanasa enworokodo da ngenggigee nyiro lanndodu dadunde tashingoso nyirolegosindii mufe lanko oguligii nyirongoru hdudun oringo go toh hannyiro nyiroga ro kmtun oluggi endiye dige iyonyirodu nbuyandiye ndweh dua dunda ndusu gowaro musshego. mukdihi mnowe masha allah uhi nyipal ndalii ngoro waroduodulidu anengodagollie amengoyo musedo dagaudullo ndwego dunigii ndwe ausungodo dalcaldugun gdoris he odo sirogwadlabtuwan guso <hesitation> ndwendaundii ns he koh adingetu ansoda dindinyeyo. <hesitation> gwshakun kabar ah nyegarandewo ndalui <hesitation> nyingaraandalii <hesitation> nyigosoheda gara iyargu nowegun tunsogo ewegundo aguu dokanye goayetsihe yetsihe yetsihe yetsihe faguma otougudu mushegosu handu museguso handi dasi nyilshingo dulwasi msshe. Nyeii basende yango du <hesitation> buklanatiso nangoro eniso she dengubbiyo aige fusuga dige giya dugo surogi do buloso bbulanlakyee wuro kundulrushi ngodo nahandidii ama surogi ogirigu ugugigu wurikindodin da shingo sudu gadedo girodo gwadungo ro soki masi yoo ossi wure fugo wesantu wafiya aiya nyirols wimgo saftun wafiya ndalidi amma girii ge enri so ndaii. giro ga adende asisodu achingodu we suwaka gade asisodu achingodu wasuwaka gadedo asingee kunso algua asin ashirangun nyirolagun ma madwo yo nyiro bulan nyirolagun mamadwo yo nyiro bulan nyirolagun ma madwo nyile feidarogun dasii loyeen wurokodu go linkoaho nyi wl shingodi wasi gwashegu tsledu mushegogee dungotslengo negamsuli laftu yageema ungamsuye yagmma ashingo.